Gne fomba fiasane vata grille à pain arakaraka izay agnarany zay izy, tapatapa e mofo da asofoko amignao da dignasa mahadignidigny, grillé iny pain izany oe somary maimay da mikarepoky sara iny izy mizoso lastagny.